Te asa̱l va̱ mbwai iya ina nra ìgwak. Asa̱l ro na ya kpa mbwai ina nra ìgwak á ɓu ka̱t. Ka̱ asa̱l ro te a ya pa̱ u ya ka̱ mbwai te ɓu ya ka̱ nra igwak ka̱t ka̱kul pa̱ unəm ga na nra igwak te uwa uponzhi inan a. Te ko mbwai ɓu a ya sang ɗak nggo te nra ìgwak iya i ya ka̱t ka̱kul pa̱ kulum te ichigwak i pang nə́m ɓu pa̱ mote onəm oga ayi i ɓa ka̱ ɓu ɓa nggo, onəm ga nyi dak u mo iya i ɓa nggo te nra igwak ta iya i ya ka̱. Ko mi ka̱ mak mbwai ɓu sang ɗak nggo te nra ìgwak iya iya ɓu ka̱t. Ka̱kul pa̱ unəm va̱ ina nra ìgwak pa̱ uzəng te uwa uponzhinan. Te uwa kpa uponzhinan wa adədin pa̱ unəm uga nra ìgwak, ka̱kul pa̱ a yà pa̱ u ya ka̱ na ka̱t ka̱ a yà pa̱ ko mbwai ɓu na amak yəl a mye wa nsang nggo te nra ìgwak i ya á ɓu ka̱t. Te nkpak pa̱ u ya ka̱ unəm va̱ i iya i na nra ìgwak ka̱ mbwai iya te i ma dakdak. Asa̱l vata "komi" ka̱ mak mbwaai ɓu ka̱ uya ku nəm ga na nra ìgwak ta ka̱t te i ya ka̱ na nra ìgwak a ɓu ka̱t ka̱kul iya ka̱ "kara" n ɓa ka̱ ɗaktak á ɓu. Mbwai i mak te nɗaktak i mak. Mbwai i mak te nɗaktak i kara mmak á ɓu, onəm ga yi imwa mmaɓu na onəm.